Gny kôlibira, gn'ahafahany mitahiry ahm enérgie be, satria haitsika fa mandany enérgie, gn'ino izy tiky, fa gny fitilignany mafy. De izy mihina néctare. Gny néctare nefa, haitsika fa magnome enérgie. Da ho fagnampin'izay avao koa gny kôlibria izy ah, ino izy tiky, izy mana métabolisme ambony be. Angamba haitsika moa ze avantag-ny ze raha zay. Sakafony koa fagnampiny.